Naján ndavaxu kuenta comida, chón jan ndachoxo ya'a ndakanxu kuu ndakinixu kundu ndakaxuu ndakexu chón ndakexu ñuu ndakexu ajo, ndakexu cebolla nuu pollo kua ndakaxu chí kundodo chio nikuján chí lau lau lavixuu ya'á kachixu ya'á xuu kachixuu ndachioso ndajinixu chí nikuu ndakuneda yikoxu ya'á ján chi nakuenda ndavaxu comida naján ñi'i comino ñi'i oregano ñe clavo pimienta ñi cebolla ñe ñe nikon kui ya'á, ya'á kuen iin yiko xua chi nada frito xula'a nunin ndakeva'a ndavaxu xin yan chún ján onré ndavaxu ndakexuu ñuu ndakexuu nikuan ndaxuu ñuñe naxuu ñuñe chí ndakexuu nuu ndeda nuu ndakexu nute, ndakexu kexu uun cubeta chi ndakexu ndute chí naxu ñunexo ongua ongua nakañuen ñaján ndakexuu chí nuni. Indo indo chún ján kutu nrute ndikon ján chí tavax nuñujan tavaxnina, nomeninga kuenta kán ndukundu chinikuñaxu ñuñaján ndakexu ndakexu ya'á ján queso kuenta teño'o niñuñe ina xujan ndiko ñuñe, kundavaxu nikuini naxujan kendakexu nikuita xuñoxo ñoxo ján xhiniku niku nikueva ján vekutuján, kuitaxu taka nrekaudo iin jan jan kachixu tukuñeján najan chi nuu kuchintundó, ndakexuu yuku ñeján ndakeva ndakexu ndañu ndakexu naján nakaxu xhita ke va'a takava ndundu nguu nindakexu nuni ndakeva'a nikundinu ján nikuu niyeva nundexu nuu ye'e niyexi onexuu nikuuchi ndakexu ko'o yexuu undaxu ndavaxu xuu ye'e comida koño chún na'a ndavaxuu.